سؤالي بيكون شنوا أصعب تحدى واجهتة بحياتك ألمهنية والشخصية وشلون جدرت تتجاوزة وتستمر بالنجاح أحب اسال ها ألسؤال لانة يعكس ألجانب ألانسانى من حياة ألمشاهير ويبين ايش لون بالأصرار وألابداع ممكن تتخطى اصعب المواجف وأعتقد ها ألنوع من ألاجابات يلهم ألجمهور ويجوي أرتباطاتهم الشخصية